Toh sohõ ham no araŋ na hã matekaŋ hamo ga te da kaŋ da bor du ham ni ga gisi a si sara, a si farre a si te nooni, a si te haikulu. Toh da ni du ham wala ni wi ni day ka'ka ni hamo ma ka ma ɲyun ma dan kuso ra ma hina boroyaŋ ga boosa ndi. Di na boosa ndi ga i ma sooye, barfoyaŋ mo i si te a se yaadin, i gan hina no ka daŋ jii yaŋ ka daŋ haŋkaŋ i ga daŋ foy jinay yaŋ a ra di na daŋ a ra a tay i na hina a nin i ma za ka dan firji ra da daŋji goono. Da daŋji goono i na daŋ a ra a ga hin ka te bakoy fo i hinka jirbi way a goono a ra a si te haikulu a si fumbu a si te nooni. Afooyaŋ mo da i na sooye kala i ma yandi wayna-garra ga si kulu i ga yandi da ban ka kogu a sandi toh ɲga mo a ga gay a site nooni, a si fumbu a si te haikulu kala a ma kogu. Toh ni di da ban ka kogu shikenan lokaci kulu kaŋ ni tun da foy ra no ni ga ba ni ga za ka daŋ kayna fo. Toh mate kul kaŋ ni na daŋ a ga ma foyo ra ni di kala a ma tay kaye ɲga bor zeena di na dake ni se ɲwaari boŋ ni ga ɲwaa baani samay ni ga ma a kaani. Haikulu ni si ma a ga a go day ni se no samay yadin day-day beeri amma da manci yaadin no i te a se mate kul kaŋ i te a ga fumbu.